Zaghe na ju di wabca ze dada hwu sihiya zugwaha, zbe ci vjne hiskire ka dadawa yahayaha da siye to ka ktha ya nta davre hiskwera, ka mbalduwe bigha dawassa hiskarkar nicka, ka bhancuwe cewa ga dada ghu na cka kwara a bigha ckina zda kwara hee to juwa fte hina zagara ha ze dadahu ce mne ka ci skwaghaya kthagha devre hdiskw kra kra da mana duwassa gwal ka tse juwa dallasiga da wassa to chikwe otsenda chigha na chigha chigha tse nda o aya da fici fcu ga nda dagha ka nda dagaya ga diga dagi daga daga, daga, dagi chi gha suha za dada dighe iska doda, a dagayaka za dadahu dagiha zha. to sihi da luwa ka kanda giɗa mni gwal a siyi yuwe tugha siya ci unwe tugha aya ka dughwa ha tihaya, ganda hal ghulfeda ana kavirr dada da hal duwa hulfida ana kavire se da ju tugha wude hina kha. Naya fridiga ga dukssa ci gwal hiskra lara ka bigha ju tugha ka nda ju tugha, hu sire fka daghahero gwal kwata, to digha cinda da tugha kanda ze dadi tugha ske cinda tugha ci nda ti wasine nda tugha, ka nda sihi da luwa, sihi cinda da luwa, ka nda gida luwa mni mni firila dugwaya fijila gha dhgwaya to

Zida la ba za wude, to naya kwa kwara ju chuchu jve haya hine da jvi haya hine nde naya na hini hina hine na jvi haya hine naya na skwdahari ka dkaɗala ka sikina sikina ga bleda kath jakwurka da yure. To za wude schi da lura ka wude an n na dgna ka wude schi mine mine a manhla dugwaya yagal haya, yagal ci haya ka wude dargha kwa kwara da tede wude maniha ka wude da feɗa haya, aa ka wude paharayan fici, to haya chi giral ara a iya tsene fici aya ne hwnl hwla hwla. Hwlanake fici ka wude ka kla ka wude thaduwa guda haya thaduwa tse gudahaya, kchde kchde zuda thaduwa gudahaya, harda da mbrata zu wude thaduwa guda haya, to sikina ka wude da kla hiya da ma kwlga, tuhba sikina gaba daya tsene, kladawa cu hiya achi dada tse gwre, ski tse kwara deylwa, to basine wude na kwlga ka wude njda, kla hiya, ka ka njel da guda haya ni tigha da gugu hiya. To ka fci ga ɗaga sawa to fc fci ga ɗaga ka wude ɗaga, ɗaga chu daga dagaci nda ci wude, ka wude kavaya nafa karine gwal ka gare kavire da kavire naya jarire naya ndiwe sikina na wathdile a aah kavire, vka b paha gra zu wude vka paha ga gra, yughwe za hiya za wude paha zudu tse kwara, Tsakura tsah zida gida cha kwara iyal wa. To wude ci usa ci kwara, to ana siki zu wuda da nda kwa kwara da na na ju nis a ski kavire ka wude ju mpagha, fte kwire deghwa to tse kwara wice da, kwire tse zadhari us ca digna dada thlaya thlya tsu wude kwara ka ka wude da zadhari ka ku'a ka wude gwidari tsgwth to ka wude tshaya vara, tshaye tcu wude a aa ku'a chi ida ka wude, v f sikina ka wude da pagha, to pagha zuda the kwara, ka wude kla kla jma zewuda the kwara, kla kla wude jma jma, klane tsu wude jma ka wuda taghaya da mpagha, paghal nnile tigh ɗeɗeɗe zu wuda ci kwara, an aya chi kwara to fci-tse kwra da kwara. To hla fte fici hina kina a nayara hachia. To wasila, ussa zu wude tse wussa baya iyalwa tse zida tse kwara to na w ka wussa biya kana riba kue kure mba gwre ci ki gwre riba mbava. To naya wussa ga bayda, dile da mine ussa a kha maka gath du gatha a bla vka tse hiya gwalva, a ktha du ktha bla vka chi siki chiva na wisila kha nihena ka hratha bla mba hatnan nickena a kdzanara ga bla to wusse ka maspa, wusse a tse ka macpa kana to. <hesitation> gwehaya ka da kwara. A gma gwiha aska da kwara, dule gwihe mbiza to amma gwihe shill ka da mna thra manika thrachaka to hiya nagheci gwil mgunika mbici, hkara mbici, hakara, mbici hakara iska magunifa hiya nagha ci, ma njiri ka sasoka, ndga ndga kuɗa tika-tikaza ska njiviya, naghehika ga hwe vka chakatha, hwe, ga a givatha, ko ghuvara cka tha ka ka kutraski kutu, kutu kutu ka ka kuturski, cha taki mura iylawa taki zud dha kwara to givatha cka tha, givaurta naya ka njarshiga, njarshi ga da fle gwihi nagha, na wi kide gwihi naha da mahama ka, da mahama kagha. To aka mni ka nahine va to shine lissa to naya zaga gra cka ayra shiya ayra shiga gra cka to kawaya a gmaka ski to ski da hude managhava, azu wude a managha ski da huɗe to wi yaha kdaya zu su zuda naha mana, to wussa ga vjargha na si manan ski taki, she manar wi we ga ski an ay ay zu da kwara kena cam nicha kwarava ss cha manavka chu kirara, vara ni taki mure tse kwara shine vara, vara da atama tama chi tse kwara wude iyalwa dga ca kwara afte afte fci hina kana To ju yuwa wude ju ju tse kwara ni hine g ha? Ju taghaya, ju yerwa zudu ce kwara, tighi wude da yerwa manda har kube, kube ce wude to tse mana mani chu kube ci wude, ku ba cka wur hu wude da fta ghwa'a ce, ghwa'ace wude ce zida gida ta kwara, cece skwa da skwa a yure kube ckwaka yuwe ay a wi ce manka gwre a wura ce skwa skwa va gashi tighe tiga da kavire chuk tɦa tighe tha cine haldawa ka yugha cka ma hapuka hapuka yugha cka ku yandari cka halduwe ka hapuki hapuka, kowe, ko yaha kaha da nise cka gwal, nayi nice gma pka gwazgeffe hye, na dga iyi, na pka gwazgeffe halwa a dga iyiva, ka m mana hakuri da sire. To shine zida ussa lilinge gaba daya, ussa ai ai wusa ai akle da ninda tunda ze vjire hdiskwe karkar ha dadawu tse yaha ya ka da siye tse chi, ci wusine nda za dada haci nda taghaya za dadahu ci gwiha skambici thahari, ukwehari isze nda tagha ziga dadahu zu wude ci kwara zga bayahu to aya wasiga na wasiga nda kena, nise nda kena. To yanzu fte fici hina kena sa saya chigha da yerwa a thra ciha, a thra cihia va amma cam cam ski ce kwara, dada hu na mna pawa ana fte ghwa'a Warfe te ana fte ghwa'a pa- pawa dada hu to za dadu-dadu ana ana mna thwe a dadahu tama tu ka kha sawa da yerwa uwe sayi chigha da yerwa ha ka ha dile da k kwata dile ci ha da kwata ka kha fari da mna ga tana ag aa chakala ga tana wizighe ka, mna ga talla zegha skwe kchi nekina kathaga thuwe b ga e sikinatu mna mna gwal to ka na ka kana chakuwe ka ka lisa ha skwe skwa thuwe skwe skwa thuwe dagha ga dubu hakar dubu thiba, thure ga dubu hakar dubu thiba, thuwe ga dubu hakar iyalwe, shi bakar da bakar wude, kai thuwe ga duba hakar ka ka bla da ka z zva, cha zida, chi zida cu ti kwara anya shill-shiga da pawa, to pawa ce hi ha zida allahamidallah liss gwazgefte helwa a a mblahu mbal gwal mbalhu mbal a mbalhumbalva a mka mna thra thuwe va allahimidillah uza mbalhumbal ski diya gaba ka daya aya to yanxu da mice maha. Thuvagha mthraththu thraththu thrathughai, paw thraththughzigha zd̀a. zd̀a. lilinge gabakad̀aya to yanzu kana to yanzu manthrach thughkana pawna pawgh chkansanakana to ayanzu thaikatagagh zada kwakwara dajun gambragh kla. au wiyah skidamanah kana zaghsana knama da thighdan gombra kanama kaghda stigh zgaga walbiru chghe zgaga amlik chghre zaghda stigh sana kana kawudda kada kaghda kada pawa kaghda kada skwi kicha chaghe, skigh zga jintad̀e chaghe thiktagaghkana mblaghukmbla ga thusana kana daga dubu ana wu. ifamsaka ga dbu dgina zanmblaghu sanakana kaghda kada skwai thuchghe kaghda kada saisagda wach luma selchaghda wach luma kana kaghda kada pawu pawa ada mblaghuwa. a ada dbu hkar mblaghuwa ada dbu kwartin mblaghukana alhamdulilai aya niskina ana skina tama yanzu pawghe, gada wasnichagh wusa kaghka sghida pau chagcha kwarato ninasaighda pawupaw chaghe manthracha manthrach thuwagh kna